Gimol jei mi burdaa yiduki kanjum woni gimol hiphop rap bedon iyona dum ko wadi midon yidi dum bo ko wani bo dum don wela mi masin nobe yimirta be nobe wolwatagimol man don wela mi masin.